One of ley animal I can think of now is rabbit and my reason is because of ley senses a having ley way a interact with both animal and human I feel is one of ley smartest animal